Ya'a kui, o ya'a <hesitation> koke ya'a yityi guajilyo, chile ancho, nxu ke ndeyu un na ku'a na tni diko, na tnixi color ndeyunu.